Teleskôpy fizahavagna lakintana an-dangitra agny. Iiii <hesitation> raha lavalava be zay izy dia misy loaka hely amin'ny raha lavalava ampovoan'ny raha lavalava io dia misy <hesitation> tsy haiko karaha f- karaha mitaratra an-draha zay izy. Dia izy vake kafa atondro an-dangitra kao izahavagnao avy amin'ny raha ty dia hitanao karazagn'ny lakintana ambony ao f'izay no antony ila- ilagna teleskôpy izahavagna karazagna lakintana an-dangitra.